सोन्द् द सोन्द् हन बुन्गुप्ल नुन्गि <hesitation> खोरो मतेओ म फै। द सोन्द् हन बुन्गुप्ल हन्गि खोरो बेने फै एजे, सोन्द् द <hesitation> मैब ओन्त्से क्समनि मौन्तहुप्ल। नुन्गि गिसौजु दि पहै सोन्द् फै ए। भे क्समनि क्व अन्ग् दिनि मौन्तहर् सिन्ने, बे क्समनि य ज्गन् न जेय। भ बे क्समनि क्व अन्ग् दिनि कोम्प्लित् क्लम् न अग न य, जफुन्ग न अग न हय। सोन्द्य बिरत् कजिरि। सोन्द्य गिसौजु फय बर्ने मुजन्ग्। अर्रे सोन्द्य गिसौजु फय बिल बिरत् कजिरि हरो बेने।